сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
құрметті достар менің подкастымның тыңдармандары
сіздерге жаңа қонақты таныстырмастан бұрын алғашқы екі подкастымды тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіргім келеді
шын мәнінде бұл мен үшін үлкен қолдау және әрбір пікірлеріңіз мен үшін құнды
ал менің кезекті қонағым әлішер рахат жас драматург жазушы махаббатым констант романының авторы
шыны керек әлішер екеуіміздің бұл алғашқы кездесуіміз
осы уақытқа дейін оның шығармашылығына сырттай жанкүйер болып келген болатынмын
әлішермен заманауи драматургия және проза туралы сөйлестік
әлішер бүгін уақыт тауып менің подкастымның кезекті қонағы болуға келісім бергеніңізге рахмет
жалпы бастамас бұрын өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз
мен әлішер рахат ыыы райымбек ауданы қарасаз ауылында дүниеге келгенмін
ііі жүргенов өнер академиясының түлегімін сұлтанәлі балғабаев дулат исабековтердің шәкірті боламын
пьеса бір екі конкурстарда пьесамен шықтым
кейіннен осы прозадағы махаббатым констант деген кішігірім романыммен кітап шығардым
сол кітаптың авторымын
а әлішер екеуміз бүгін ііі жалпы драматургия және ы жазушылық ыыы жайлы қырлары жайлы сөйлессек деп едік
жалпы өзің былтыр драма кейзет жобасына қатысқан болатынсың
осы жоба туралы айтып берсең
және ол жобаға қалай келдің жобаның саған бергені болды ма
ыыы драма кейзетке і интернеттен көріп досым жібергеннен кейін қатысқан болатынмын
сосын кейіннен келдім
ііі ол жақтағы мені қуантарлық нәрсесі ы драматургтерде әйтеуір елейтін бір фестивал пайда фестиваль пайда болғаны қуантты
жас драматургтер болсын басқасы болсын ыыы үлкен кісілер болсын
и ояқтан ең басты нәрсе олжас шынайдаровтың жаңағы сабақтары болды ммм мхм
ыыы және ол кісінің практикасымен бөліскені үлкен ыыы қазақстандағы драматургия қазақстан драматургиясына үлкен зор үлес қосып отыр деп ойлаймын
өйткені ол кісінің драма кейзет проектісінен кейінгі
ііі қазақстандық драматургтер орыс ыыы россиялық мхм ресейлік ресейлік ммм байқауларға қатыса бастады және ене бастады
мысалға биыл нұрайна сәтпаева енді
алдыңғы жылдары альмира исмайлова деген ыыы қыз енген болатын
және ол үлкен жетістік деп санаймын мхм мхм ы біз үшін мхм қазақ драматургиясы үшін
ыыы бірақ енді ол жақта қазақ қазақша жазатын драматургтер азырақ қатысады иә
ы себебі олжас өзі ммм қазақ тілін может білмегендіктен мхм
ііі бәлкім қазақ тілді жазатындардың ыыы деңгейі шорт листқа кірмейтіндей деңгейге жетпегендіктен болу мүмкін мхм
енді ол жағын толық айта алмаймын
ммм бірақ не де болса ол ыыы үлкен жоба деп санаймын болашағы бар мхм
ал сен былтыр драма кейзетте қойған пьессаң не жайлы болды
ыыы ол пьеса жайлы айта кететін болсам оның идеясы досымдікі
мхм батан берікбол деген жігіт ол жігіт ең алдымен әңгіме қылып жазған проза ретінде одан кейін маған айтып берді
мен айттым мынаны мен і пьеса қылып жазғым келеді маған бер деп мхм
ы ол отбасылық құндылықтар жаңағы
отбасындағы адамдардың мхм ііі бір карьераға бола ләззатқа бола араларының сууы туралы
ыыы иә сол идеясы маған ұнап қалды содан кейін жазып шықтым
жазып шыққаннан кейін екі мың он жетінші жылы тәуелсіздік толғау конкурсына қатыстым ояқтан үшінші орын иелендім
кейіннен петропавлдағы театр қоямыз деп еді бірақ өкінішке орай қойған жоқ
одан кейін і осы драма кейзетке сол дайын пьесамды жібердім мхм
ммм одан ыыы олжастың ы қазақша түсінбейтінін білгеннен кейін барып қана мен оны қайтадан орыс тіліне аударып олжастың өзіне жеке жібердім мхм
и сол кезде оқыды ы жақсы пікірлерін айтты мхм ыыы
ыыы өзіме алғаным сол болды
ал одан кейін қандай да бір і пьеса жазған жоқсың ба
одан кейін әлі жазған жоқпын пьеса өйткені содан бері қарай прозамен айналысыватырмын ммм мхм
ы жалпы мен өзім былтырғы драма кейзет ыыы читкасына жеңімпаз болған пьесалардың тізімімен таныстым биыл таныстым
жалпы тақырып таңдауда да қазақ тілді драматургтермен орыс тілді драматургтердің тақырып таңдауда да бір ы айырмашылықтары бар сияқты
мысалы орыс тілді драматургтер ыыы заманауи қазір қоғамда болып жатқан тақырыптарды қорықпай қозғайтын сияқты
ал ыыы қазақ тілді драматургтер кішкене фантастикаға немесе абсурд иә сондай бір абсурдқа негізделген дүниеге көбірек көңіл бөлетін сияқты
оның себебі неде
ыыы енді ол үшін барлық пьесамен танысу керек сияқты мхм
ыыы жаңағы биыл былтыр да қатысқан болатын биыл да қатысқан қолғанат мұраттың пони деген пьесасымен ы ықылас шалғынбай деген жігіттің қамал деген пьесасы да сондай
өткір болғанда іхі тіке емес астыртын айтылатын әңгімелер деседі
ыыы ал енді мен жаңағы орыс тілді тақырыптарды көрдім но
мен ояндым деген бар иә і молчание баранов деген бар жаңағы шымкенттегі болған жағдайға иә кішкентай балаға болған жағдайға байланысты мысалы
бірақ ыыы енді жалпы идеялары жақсы сияқты мхм күшті сияқты
бірақ ыыы драматургияға шеберліктерін аса жетіспеген сияқты сезілді маған ммм
жалпы драматургияда енді әркім үшін әртүрлі маңызды шығар
бірақ ыыы мен үшін маңыздысы образ мхм мхм четкий анық мхм көзге көрінетін адамдар елестете алатын
ыыы не то что ыыы мынау жақсы мынау жаман емес ммм ақ пен қараны
жоқ мотивация жоқ енді прямо сөйтіп айтуға да келмейді аха аха но нормально ы вроде бы
бірақ олардың кейіпкерлерінің мотивациясы мхм вообще бағыттары сәл сәл мутныйлау сияқты бұлыңғырлау
ммм анық емес мхм и терең емес сияқты көрінді маған
жалпы енді болашақта пьеса жазып жатсаң ондай ойың бар ма
ал жазып жатсаң қандай тақырыпта жазар едің
сол енді бұйыртса алдағы жазатын может пьеса бәлкім роман деп ойлаймын может повесть болуы мүмкін мхм мхм
ыыы революция суицидников деген мхм судицидник дегенді қазақшағы әлі дұрыс аудара алмай отырмын
өз өзіне қол жұмсау жан қимақ деп жоқ өз өзіне қол жұмсау өте ұзақ болып кетеді иә иә
жан қимақ деп аударады екен суицид дегенді соның вариантын таңдай алмай жүрмін әзірше
ыыы содан кейін ыыы революция суицидников деген сол жазатын себебім оған түрткі болған нәрсе бүкіл әлемдегі көтерілістер
мхм және көтеріліске биліктің күш қолдануы мхм
ыыы сол нәрсе ы қатты толғандырады
сонда сенің пікіріңше ыыы митингке көтеріліске шыққан адамдар алдын ала өз өзіне ііі қол жұмсап жатқан адамдар ма сонда сенің тақырыбыңа ы сенсек
жоқ ы мынандай нәрсе
менің ойымша қазір заман жиырма бірінші ғасырда адамдарды дубинкамен пистолетпен қорқыту ең бір ақымақ шешім сияқты ммм мхм
өйткені қазір даже қазақстанда басқа әлемде суицид бойынша уже өсіп келатыр ммм мхм
неге өйткені адамдар ы шаршаған иә
мхм адамдардың ы несі күрделеніп қалды несі мхм
мияқтан уже информация да көп мхм
бірақ ы вот именно өз өзін өлтіремін өлтірген өлтірейін деп жүрген адам үшін дубинкамен ұрдың не пистолетпен аттың не оған бәрібір мхм
оның именно өкіметтің вообще бүкіл правительствоның бүкіл әлемнің давить ететін нәрсесі физический нәрсе ғой иә иә түрме нәрсе
ал именно өзі өзін өлтіретін адамдарға ондай нәрсе жұмыс істемейді де мхм ал енді бір біріне қарамақайшы күш равный ммм мхм
бірақ ы бұл главный идеясы емес главный идеясын айта алмаймын мхм
главный идеясы бұдан басқаша ааа тереңдеу
болашақта күтеміз бұйыртса
мүмкін келесі жылы драма қатысып жатарсыз
ііі осы нәрсе просто мен өзіме андай қыжыл болып келе бергеннен кейін соны жазып тастап тыныш өмір сүргім келеді де ммм
енді жазбай қалыватсам ренжімеңіздер айтып еді жазбады деп иә
ал сен жазушысың жақында ғана махаббатым констант деген ы романың шықты
мен жартылай оқып біттім ыыы
жалпы тақырыбы неге махаббатым констант
махаббатым констант констант дегенде физика химия матиматика термин тұрақты деген нәрсе
ал жалпы махаббат всегда тұрақтылықты талап етеді деп айтып жатады мхм если пафосно айтатын болсақ иә иә
ыыы бірақ ы осы неге осылай тақырып екенін сол алдында да маған сұраватыр мен жауап бере алмай отырмын мхм
бұл тақырып ы кезінде енді физика матиматиканы жақсы көріп оқығанмын бірақ констант деген сөз миымда қалып қалған екен
екі мың он төртте махаббатым констант деген осындай бір идея келді тақырып мхм
содан кейін әңгіме жазып көрдім мхм ы нашар болып қалды
одан кейін екі мың ыыы тағы он жетіде ме тағы бір әңгіме жазып көрдім ол да нашар болып қалды
одан кейін екі мың он сегізде осы былтыр ммм январьдада тоже бір әңгіме бастап көрдім мхм
ол да жарамады оны өшірдім
одан кейін екі мың он сегіздің шілдесінен бастап қой жаңағы ы осы роман жазып бастадым
сосын бұл романның басты мақсаты мынандай болатын ммм заманауи қалалық проза ммм мхм
өйткені мен меломанның витриналарынан заманауи қазақ прозасын көріп жүрген жоқпын өкінішке орай
ііі содан ы сондай бір контентпен шығарғым келді
содан кейін жазып жүрдім жазып жүрдім сонымен ноябрь болған кезде қараша болған кезде бір ақын сұлтанқожа айжарық деген досымның өлеңін оқып қалдым мхм
оның өлеңіне өлеңде таза қала бар ы қаланың атмосферасы бар
оқыдым да сосын жаза алмай қалдым
сосын жаза алмай жүріп бір айдан кейін барып не үшін жаза алмайтынымды түсінбеймін түсінбеймін сосын бір ай ма екі апта ма соны ұмытып қалдым мхм
бір уақыттан кейін барып өзімнің жазғандарымды оқып қарасам сол кезде романның ол кезде романның жартысына келгенмін мхм
мені романның оқиғасы қалада болыватқанымен жалпы стилінде ауылдық ыыы атмосфера да мхм
содан кейін оны түгел өшірдім мхм өшіріп сосын қайтадан бастадым осыны
одан кейін жазып жазып жазып сөйтіп сөйтіп осындай кітап болып шықты мхм
қазіргі енді шыққан і қалпына көңілің толады ма
жалпы қалай сездің көңілің толатынын
ііі енді қалай айтсам көңілім толады деп те толмайды деп те айта алмаймын
і әзірге білмей тұрмын
бірақ енді қазір кітап сатылыватыр біршама сатылып кетті
м жаңағы реакциялармен бөлісіватады ғой жай адамдарға ұнап жатқан сияқты мхм
енді алдағы уақытта көре жатармыз мхм
ааа кітаптарың сатылымда дедің қай жерден сатып алуға болады
ііі кітаптарым қазір алматы қаласында меломанда
книжный городта ыыы қазына кітап дүкен желісінде
шымкентте бар одан кейін қызылорда атырау ақтау ақтөбе мхм
осы қалаларда бар ммм
астанаға енді меломанмен барады жақында
ыыы қалған қалаларға әлі барған жоқ себебі біз арасында жаңағы жан бітпеген мхм
сол үшін қиындау боватыр мхм
жалпы мен енді біраз оқып үлгердім тоқсаныншы бетке дейін
ыыы ерасылдың да кітаптың басты кейіпкері кейіпкер ерасыл мен элинаның бойындағы қасиеттерді меніңше ііі керемет бере білген сияқтысың да
себебі ерасыл өте күрделі образ
ыыы жаңағы балалық шағында қандай да бір травма алып сол травмасымен ересек өмірінде де күресе алмай ы шешімін таппаған нәрсе де
жалпы кітап оқып жатқанда менің үнемі і ойлап отырған нәрсем неге адамдар ойын ашып айта алмайды
неге сөйлесу мәдениеті қалыптаспаған себебі көп нәрсені жаңа бір проблема болса оны екі адам отырып сөйлесу арқылы шешуге болатын дүние сияқты да
ыыы осы образды ерасыл образын жасау барысында неге сүйендің портретін қалай жасадың жалпы сенің өзіңнің болмысыңнан ерасылдың бойында қандай да бір қасиеттер бар ма
иә бұл ыыы ерасылдың образын ыыы үш төрт жігіттің жинақ образы ғой ммм мхм таныстардың таныстарымның достарымның
олар ыыы романтик емес ыыы мінездері кішкене қаттылау мхм
бірақ олардың бойынан алып койған нәрсем жаңа ең главный нәрсе олар ы махаббат ы өмірде басты нәрсе ұсына алмайды мхм бірақ адал болады ммм мхм
тұрақты тұрақты болады
андай жүрген жақсы көрген қыздарына бір қатты мән бермейді мхм
сен үшін бүйтем сен үшін сөйтем деп ештеңе істемейді мхм
бірақ енді үнемі қасында болады керек кезінде қасында болады енді артық ауыз сөзсіз
сөзбен емес іспен оны бірақ ана қасындағы қыздары өмірі түсінбей жүреді де ааа
ал қыздарға сөз керек қой сөз де керек іс те керек
мхм содан кейін ішінде енді менің образым болғанымен ы ойлаймын ішіндегі ойларым болуы мүмкін арасында мхм
и жаңағы ең басты мәселе мен бұған жаңағы саясатты мхм әлеуметтік статусты ы жаңа ақша басқа сосын мхм
сосын ммм әлеуметтік статустан шығатын проблемаларды сосын діни және ұлттық көзқарастардың бәрін қоспауға тырыстым барынша ммм мхм
себебі оқырманға ешқандай бір напряжение тудырғым келген жоқ
ыыы өйткені олар и так өмірде осындай проблемалармен кездеседі
и так ыыы именно кітаптың атмосферасы кең болу үшін әрі еркін сезіну үшін мхм сондай бір догмалардың терезелерін жауып тастадым мхм ііі солай
ы жалпы бұл кітап ііі кімнің қызығушылығын көп туғызады деп ойлайсың оқушылардың жастардың ересек адамдардың
жалпы енді ыыы бұны жазатын жазып біткеннен кейін аудиториясын белгіледім қазір реклама жазыватырмын өзім
ммм сол кезде таргет жасаған кезде аха ыыы он сегіз бен жиырма тоғыз деп алып отырық
енді одан үлкен кісілер может оқи береді ғой енді бірақ олар ностальгия ретінде оқуы мүмкін мхм
ал осы осы аралықтағыларға ммм солардың тура моменті сияқты ммм мхм
таргет жасап деп жатырсың ғой енді оның үстіне ы меломанмен де книжный городпен де біраз кітап дүкендерімен келісіпсің
оны жасап жатқан өзіңсің бе немесе көмектесіп жатқан адам бар ма ыыы
енді басы қасында жүрген өзім бірақ көмектесіп жатқан адамдар да бар мхм ыыы
достарым бар інім бар мхм жұбайым бар мхм
ііі сол кісілердің де тоже қолдауы болыватыр мхм
именно енді меломанмен басқа кезде қалай екенін білмеймін бірақ мен сол бір сезонға түсіп калған сияқтымын күзде күздегі ше мхм
ііі енді бір айдай ма күттім жауаптарын
и то олар шынымен отказ беруі мүмкін еді
оның үстіне қазақша кітап дегенді білесіз өзіңіз қаншалықты деңгейі бар екенін
ііі әйтеуір күттік одан кейін қабылдады алатын болды деді
одан кейін жалпы үлкен кітап дүкендердің бәрімен ыыы
тоо жшс дейді ғой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен компаниямен немесе ип мен ммм келісіп договорға отырады мхм
ыыы сол жағынан көп адамдарға жас жазушыларға қиындық тудыруы мүмкін алдағы уақытта шығаратын болса
і бірақ енді істейін деген адамға ол қиын емес ммм мхм
өйткені тоо ашу да аса қиын емес мхм
сөйтіп істеуге болады екен
бірақ именно біздің қазақстандағы кітап нарығы дамыған дамымағандықтан әр ыыы мысалғы басқа кітап дүкендермен келісу қиын
мен мысалы қазір оралмен келісе алмай отырмын
өйткені олар бірінші бес кітапты аламыз біз сен келіп договорға қол қоясың дейді
ал мен оралға барып ы бес кітап үшін не ете алмаймын
бірақ ояқтан сұрайтын да кісілер көп
сұрайды бірақ олар алматыдан доставка жасаса олар қымбатқа шығып кетеді ммм мхм
үстінен мың жарым теңге қосылып кетеді де одан кейін ол кісілер тоже неге біздің қаламызда жоқ деген
ыыы бірақ ояқтан сол еш келісе алмай отырық
ал меломанның жаңағы маған қойған шарты бойынша алдымен алматы мен астанада жүреді
одан кейін ыыы сатылым жақсы болса ғана басқа регионға таратылады
ы жалпы енді сен жазушы драматург қана емес бизнесмен маркетолог пиарщик әмбебап қызметтің қызметтердің иесі екенсің ғой
ыыы бізде қазір байқап отырсақ кітап жазатын адамдардың саны көбейіп келатыр да бір не болып кетті
біреуі мотивациялық кітап жазады
көбінесі мотивациялық одан қалса саммари жасайды
мынау кітаптардың қандай да бір ммм бестселерлерді ііі түйіндемесін қазақ тіліне жинақтап жасайды
ыыы бұның себебі неде бұл да бір і атақты болудың жолы ма
немесе ммм ақша табудың жолы ма
бұл енді і бір риза болатын едім бірақ енді ешқашан кітаптар оқып көрмеппін тренинг жаңағындай мотивациалық мотивациялық андай андай кітаптар
бизнес кітаптарды оқып көрген емеспін
бірақ бір қуантарлық нәрсесі именно сол кітаптар маған бір жерде мотивация
себебі ііі өміріңді өзгерт ойыңды өзгерт деген кітап мхм кәмшат бекжігітованың жүз мың тиражбен жоқ оқымадым жүз мың тиражбен тарады мхм
ал қазақстанда жүз мың тираж деген ол адам миына қонбайтын нәрсе бестселлер десейші бестселлер
мен тиражын қараймын басында бір естіп қалдым интернеттен жүз мың тираж невозможно мүмкін емес қазақстанда жүз мың тираж деген ол қалай деп
қарасам шынымен жүз мың тираж
содан интернеттен қарай бастасам шынымен уже танылып кеткен кітап екен

и ойладым өй бізде кітап оқиды екен ғой оказывается
неге жазбасқа деп
неге мынандай современный махаббат контентін ұсынбасқа деп мхм
ыыы бірақ мен үшін қиын нәрсе мынандай
ы сөйтіп бизнес проект ретінде ойлаумен шығарма жазу ретінде екеуі екі реалист те
егер де екеуісін қатар алғанда мынаны ойласаң уже мынаяқты жоғалтып аласың мынаны ойласаң мынаяқты жоғалтып аласың
сондықтан сондай бір қиыншылықтары болды мхм
бірақ мен қазір айтатын себебім айтайын дегенім қазақстанның кітап шығару проценті де бүкіл әлем бойынша ы бір проценттен асу керек пе сондай бір бүкіл населениеден ааа аха
ыыы бізде қазақстанда нөл бүтін он мыңнан бір екен мхм
біз дамыған мемлекетке жету үшін хотя бы нөл бүтін оннан бір қылып алу керекпіз де мхм
яғни ыыы жүз адамның біреуісі кітап шығару керек жүз адам емес мың адамның біреуісі хотя бы
ал бізде сол жаңағы сол ғой төмен болғандықтан ммм
ммм бізге қиындау ал именно жаңағы кітап болса да жаңағы бизнес кітаптар болса да олар халықтың жаңағы кітап оқуға деген бейімін зейінін ашуға өте үлкен жұмыс атқарып отыр мхм
сол үшін оларды ерекше өте құрметтеймін
сенің кітабыңның ы соңында маған бір ұнағаны роман жазу кезінде маған септігін тигізген мен тыңдаған ән әуендердің тізімі деп ыыы жазыпсың да мен біразын тыңдап шықтым
және көбісі басым бөлігін өзімнің плейлистіме қосып алдым
қара отырсаң найнти уаннан басқа бірде бір і қазақша өлең жоқ бәрі ағылшынша
себебі неде қазақша өлең тыңдамайсың ба
қазақша ы димашты тыңдауым мүмкін ааа мхм
ыыы бірақ димаштың өзін қалай айтсам болады қатты шаршаған кезде или өмірден қатты түңілген кезде ғана тыңдаймын ммм мхм
өйткені былай басқа димаштан басқасынан бәрімен басқалай басқа тілді сөйлесесің де мхм
сен оларды өзің айта аласың оларға дауысың жетеді и өзің андай бірге ілесе отыра аласың ритіміне
а вот димаш когда сен алдыңда өмірің де бір барьерлар тұр ғой ештеңе мүмкін емес деген мхм
димаштың өлеңін тыңдаған кезде мүмкін еместің бәрін жарып шығады да димаштың дауысы ыыы и миыңда тыныштық пайда болады ммм мхм
сол үшін димашты тыңдаймын бірақ енді димаштың қазақша бірақ кітабыңа енбепті димаш
ол димаш деген ол отдельно тема ғой
димашты мен мысалға өмірімде біреуге фанат болғанымды онша ұнатпаймын
бірақ димаш пен джордж мартинге фанат болуға қарсы емеспін ммм мхм
осы екі ақ адамға мхм ыыы
ал енді жаңағы қазақша нұсқалары неге жоқ дегенді қазақша енді і қазақша әндердің жоқтығының себебі
ең бірінші себебі олардың көбісі көпшілік бөлігі тойға арналып жазылатынның кесірінен мхм

дайын биіктерді алып қоя салатындығы маған ұнамайды ммм
және соны при этом өнер ретінде ұстайтындары не то что развлечение ретінде емес өнер ретінде ұстайтындарына менің көңілім толмайды ммм өкінішке орай
бірақ енді енді вкус үшін таласпайды дейді ғой
сол үшін олардың ритмдері менің ойымша екі мың бестен бері ме что то өзгермеген сияқты
әлі сол сол тақырып ыыы сол ы сол музыка артындағы жоқ музыкалар разный бола береді ғой жаңадан инструмент қоса береді
бірақ әр шетінде тұрған бит пен ритммен вообще перформанс өзінің ұсынуы бар ғой соларын аса жақтыра бермеймін
мхм жақтыра бермегенде жек көрем деп айтпаймын мхм
олардың да арасында жақсы белді белді өкілдер бар
например ғазизхан шекербеков деген жігіт өзі композитор болғандықтан мүмкін өлеңдерінде бір ерекшелік бар
ы может более городской деп айтуға келеді қазақ тілділердің ішінен
ал енді найнти уан ол таза городской
қалғаны ы мынындай спорсыз городской кітап жазу үшін городской музыканы тыңдау керек де әрине
кімді оқисың ыыы
шетел әдебиетінен бастайтын болсақ ммм маркесті оқимын мхм
камеди ерекше сыйлаймын
одан кейін акутагава мхм борхес хемингуэй мхм ыыы ремарк
біздің қазақстандық отандық авторлардан ыыы
отандықтардан әуезов мүсірепов
ыыы асқар сүлейменов қалихан ысқақ бар айтпақшы
сайын мұратбеков оралхан бөкей мағауин бар мындағы әбіш кекілбаев ыыы
жоқ ыыы мықты классиктердің бәрін оқыдым төлен әбдік бар дулат исабеков сұлтанәлі балғабаев мхм ыыы
ммм почти бәрін оқып шыққан шығармын қазақ әдебиетіндегі белді өкілдердің бәрін мхм ммм
қазақтардың жазушыларын бәрін почти
қазір енді жастар көп кітап оқымайды деп жатамыз ғой енді өзің де жассың ғой негізі бірақ ыыы өзіңнен кейінгі іні қарындастарыңа қандай кітап оқуға ы кеңес берер едің
әлем әдебиетінен бе қазақ әдебиетінен бе қазақ әдебиетінен
ыыы қазақ әдебиетінен жас адамдарға егерде оныншы сынып пен жоқ тоғызыншы сынып пен бірінші курстың аралығы болса махаббаттың қызық махаббат қызық мол жылдарды оқыса болады
ыыы одан кейін қалған одан жоғарыларға қарғын мхм ы дулат исабековтың қарғын романын оқыса болады
содан кейін так тағы қандай жақсы өзіңнің кітабың
әлішер рахат махаббатым констант десей
ы сол енді көбісі есіме түспей тұр менің көп ұмытып қалатын әдетім бар еді өкінішке орай
махаббат қызық мол жылдар мен дулат исабековтың қарғынын он бірінші сыныпта оқығанмын
расында қарғын енді білмеймін ерекше ұнады иә
екі томдық кітап болды ау деймін білмеймін қателеспесем
ааа блогерлерден біреуді оқисың ба айтпақшы

неге ұнамайды что то ммм мхм өкінішке орай
жоқ ыыы адам ол просто ең алғашқы контентінде отырған сияқты мхм
қазір что то проплаченный сияқты ма жарнама көп жарнама көп мхм
ыыы соңғы кезде әйтеуір бір і бір жақыннан оқыдым оны рашидтің российский блогерлерден аударып жүргендерін айтфп жатады ия плагиат деп плагиат деп
ы плагиатты всегда жек көремін ммм мхм
ааа менің подкастым ой детокс деп аталады
яғни ақпарат ағымында өзіңнің ыыы ой тазалығыңды сақтау дегенді білдіреді
жалпы сен өзіңді қандай да бір жағымсыз ақпараттан ыыы сақтайтын кездерің бола ма бір тауға кетіп қалып әлеуметтік желіні өшіру деген сияқты
ыыы ондай соны жасай алмай жүрмін жиырма төрт сағат онлайн десей өкінішке орай
енді жаңалықтарды жиі қараймын
мхм сосын әдеби жаңалықтарды жиі қараймын
бірақ әдеби жаңалықтарды әлемдік емес бірақ өкінішке орай әлі әлемдікке мен ағылшынша білмейатырмын ммм мхм
ыыы енді орысша болса оқуға тырысамын оқимын
көбінесе қазақша әдебиет туралы сосын а әлемдік политика туралы жаңа әлемдегі ііі діннің рөлі
мхм сол туралы көбірек оқимын бірақ соңғы кездері қазақстандағы политический темалардан қашқым келетіні ммм мхм
ы сондай көп ойланбауға басымды қатырмауға тырысамын мхм
бірақ кейбір ыыы чиновниктердің мындай бір интервьюлерімен до того бесить етіп жібереді

ііі енді өзім қорғанатын нәрсем ыыы және соны вообще бүкіл қазақстандық сми содан қорғану керек деп санайтын нәрсем
ыыы біреудің жеке өміріне араласу мхм
ы жеке өмір болғанда жай ол танымал кісілердің паппарация деп айтады ол жарайды ғой
бірақ оның жеке өмірін талқылау және оған баға беру судьялар сияқты болып сот болып баға беру өте қиын нәрсе
например біздің сол осы тұрғыдан кейінгі кезде қазақ журналистерінің әлсіздігі мынаяқта көрінеді
ләйлә сұлтанқызының программасы бар ғой анау өз ойың қандай өз ойың иә

бірақ ы ол жарайды әркім өзі білсін мхм
маған ұнамайтын себебі журналистер мхм белгілі бір пікірді алып кетуге нейтрально тұра алмауы иә
сен сонда жігіт болып тұрып сөйтіп отырсың ба деген сұрақтар қояды да ол қалай ол
журналист деген нейтрально тұру керек адам барды бар деп жоқты жоқ деп қана отыру керек
судья болмауы керек ал судья болып кетеді мхм
и сосын біреудің өміріне қатты араласып кетеді
кәдімгідей біреудің өміріне қол сұғу
енді бұл қызығушылық көп а көпшіліктің аудиторияның қызығушылығын тудыратын дүние болғаннан кейін
жоқ ол жарайды ол тақырып тудыруы мүмкін бірақ ы журналист ретінде грамотность бар ғой мхм мхм
мысалы астарлы ақиқатта тоже сондай боватыр
сіз сонда ана бола тұра баланы
отырғанда сенің қандай шаруаң бар е оның басында қазір в данный момент қандай ойда отырғанын сен білмейсің мхм түсіндік
рахмет саған ыыы әлішер уақыт тауып ыыы келгеніңе жалпы
ы мүмкін тағы подкасттың тыңдармандарына айтатын қандай да бір тілектерің бар шығар
сенің ойыңда тұрған бір дүние болып мен сұрамаған нәрсе бар шығар соны қазір айтудың реті бар
ммм мен тілегім осындай подкастар сосын аудио подкаст видео подкаст қазақ ғаламтор әлемінде мхм көбейгенін қалайтын едім және солардың тыңдармандары көп болғанын тілеймін сіздерге рахмет
ыыы әзірге айтарым сол теперь тағы бірдеңе айту керек болса шақырасыз келемін
рахмет әлішер саған шығармашылық табыс тілеймін
сенің ііі кезекті кітабыңның тұсау кесерінде немесе пьесаңның премьерасында кездесетін болайық
әумин рахмет